Ny Rosia na ny union sovetika taloha an dia izao izy Rosia. ny capi- ny renivohitra moa dia i moscou an, ny mpitondra dia i Vladimir Poutine, ny rosiana dia anisan'ny vahoaka mahavita miaritra sy manana lazon'ady ny vahoaka rosiana, ny miaramila rosiana dia anisan'ny miaramila henjana eto ambonin'ny tany manakaiky an'i Etazonia. De ny Rosia izany dia anisan'ny firenena matanjaka sy manakarena izany koa.